Re <hesitation> tya nde yekna zi kox naye' nya zi yi'ba zi o mbin naye' na zi nzo ngud yeba' nawe niay xniay chele jwa'n naye' color jwa'n re laba', re po tij nwimen naxenya re nlo re este re la, re ye, re jwa'n koxa' re yiba' jwa'na nde yekna zata <hesitation> nwin chele jwa'n nayeba'